أحب التخييم في وسط الطبيعة، تخيلي إنه تحت النجوم وصوت الطبيعة حولك، وتقدرين تشعلين نار، وتستمتعي بأجواء السمر مع الأصحاب والأصدقاء والعائلة، أما الفندج فهو حلو، بس الطبيعة أحلي، تعطيك شعور بالحرية والسكينة وكأنك تعيشي مغامرة لا تُنسى، مع كل نفس هواء نقي وجميل.